Ɔko yɛ adze a ɔhaw nyimpa a minya a meyi efi wiase yi mu. Saintsir nye dɛ ɔmmfa bribi papa biara mmba. Aber biara n' ɔdze ɔsɛe na ɔdze ba hɛn egyapadze, hɛn abrabɔ mu, na mpo hɛn nkwa do.